Ai da buzugn dë truvé la stasiun dë pulisìa. Ëndua a s'trova la stasiun dë pulisìa <hesitation> ën cust pais? Për piazì agiüteme përché l'ai propi buzugn dë parlé ub cun ün pulisiot ürgentement